Karja ne sorai ena jang, asal ngone fo gahi karja ge karja ge karja ma laha-laha, aku ua toma gunyihi karja ge ngone fo maku soka nyinga karana ngone karja maku gosa laha-laha ge ngone na karja ena haso tebe yali bato ngone fo rasa haso ua.